Bueno ät todo todo mpäkpapä't ät tzyäjkapya't, tzyäjkapya't mal tzyäjkapya't toya, po mpäkpa't n que sea wätzäjkupä, que nta wätzäjkupä o que sea waye, que sea kajwel, lo que sea nto'nhk päkpapätzi, pero ät y tzyäk yak tzektyopya'tzi, nta'at sunpa, nta'at nkä'sytyo'pa, en como ka'n ntzäkpa algun tiyä como ku'tku pe nta'at sunpa aveces hasta kajwel kästyia't nkä'spa ane por que nta'at ak'ompa.